דזשעלי פיש האבן שטעכערס וואס זיי קענען נוצן <hesitation> אויב צו זיך קריגן אויב איינער וויל זיך קריגן קעגן זיי ווי אזוי צוריק צו קריגן זיי נוצן עס אויכעט צו כאפן עסן, און ס'איז אזא געוויסע מינע סעל וואס זיי האבן וואס ווערט א שטעכער.